آیرلینډ د «آیرش سټو» په خوړو شهرت لري، چې د غوښې، کچالو او سبزي نه جوړېږي. همدارنګه «سودا برید» یوه دودیزه ډوډۍ ده. آیرلینډ کې پخلی ساده دی او د یخنۍ لپاره مناسب خوراکونه لري. د دوی خواړه عموماً صحي، خو طبیعي خوند لري.